Oo keii au wa vanugai awalao, vanugai amagulio, ne vanuga gena maguli, kunenai wa kunena gena magulina pe ika vagina auna auna. Ne, wa rice keivagi kekei wa, kunenai wa wan eiity wan naity ai gevoiagiawai. Na iwaguna noo rigolo vira pege vanagi ookei suga keina maki wa fiify ai gavaawai nee iwagumona, rigolo, noo tuwanty pege vanagi wa, iwagura aniani woira wa pakilagira aorai wa terei kina foa kina gema miana. Kunena magulina irau, kunena magulina makina, wanumai paragekau ne tii poniu, porigo maanuma kaai poao tii poiu. Na iwaguna magulina aonai wa monimo, pe nega oi pe gia kuremu ove amaina, io ao veniria neia eve amaina pene laka wau pe aniani. Wa kunena magulina, ne iwaguna auna wa kauna e eve amaina pio gia io, io ao veniria rowau pe aniani, rowau nee ene kwala kwala rowau tii pe ii, iwaguna ia wave aina gamagulina, noo ai Aikina, e ai mauli ka gamagili agiana, ai kune magulina veaina, ee lole kimu kimu eau oi epe teen toea, oi iwagumon fifty toea eau kika woira. Kunenai ai gamaguliwai wa ai keimai ai wa gamaguli rawali ra ole, aonai wa e wan toea, tu toea e gawoiagirauwai, fai toea gavoi agiarawai iwaguna wan toea, tu toea fai toea. Aikina, ai geria veliu aikina wa au kwaua maki paono woagia. Ne, kunena magulina gena nama wa, wa gelakawai, gepitiwai ne vaara magalakawai kone ai maga rugawai ne gagiawai wa. Ne pene lekeleke aura pa pitipiti pege kwara wa, ne oi wa gemu gamu ie venimu. Era amu aamu maani kei e era oina maami pono ve venia oina daadi pono ve venia, wakilara veaira. Iwaguna pe oi pove rugakau ne ila airipara oi. Kipo gaao, oo ina maani kia gaiparana waveaina pegekila ne pege laka vaa gevomu. Kunene magulina eveaina, veveni, geve veniwai, nai eoragewai eveveniwai, na iwaguna kauua wa, vomaguli noo pema aoka E kunenai wa noo niuniu aikina, e niu niu aura noo wagia na noo eve aina aikina. Noo verere oma rai ne gemu niuwai, na iwaguna aonai pe, verere ai verere omara wiki aorai pe niuniumo wa inagulu maa au kwaua maaikina, pe noo vanua mamilagina noo ema rakava vagio ai kunenai veaina. Kunena aina laaniai ai aalaka tikuliai wa, gama launch monina ia venimai fiiftii toea na iwagumona melora terei kina foa kina launch moni geapina aonai vanugai gealuna. Aunai ai wa fiiftii toea teni e tuaelo ne, ai wa fiitii toea eaikiwai. Na iwagura aura ne woikamu, au woira pege kamu, maguli maki pe auka auka vagi, kunenai wonai ganogiwai wa onai au keia ono veapia. Iwaguna wa, oi ono ao ne aikina, oo kunenai wa wilibaro wa eau veaira wa ai woira, ina ene vemai anave usia, ne elakagiawa, ne eve kalagiwai na iwaguna, fai kina pono aoa wilibaro po usia, fai kina pono aoa basicol nia pono apia pa tuu kina poveni Oina reikii, numa anave reikia, waakila ewaguna ema miana, ewalana aurai ne akilagiana. Ewaguna magulina ai nama gaokavagi, wa veveni waguna wa guriamo keia ne geveni agiana. Na wa, kokoroku e olua par veveni agia, kwalana pema aoka vagi. Pema auka vagi pe, wa kiarakiraimo gekalana wa, au kimukimu raimo gekalana, noo guria e kukumo aimo wa, noo aniani kavarai waila wa, aikina wa kwalana ema veleana pe ina. Ne auna kia wa, kunena magulina maguli waveaina